ااا-إى أعتقد إنه فى فرق بين الثقة والإيمان ، <hesitation> إنه كل شى أنا مؤمنة فى واثقة فيه ، لكن مو كل شى أنا واثقة فيه مؤمنة إنه هو مؤمنة فى إنه أنا واثقة إن باب الغرفة بيضل مسكر لو ما فى حدا فتحه ، لكن مو بشرط إنه يضل مسكر، ممكن يتكسر خلاص.